Ɓe do hauta kare on ɓe ɓooju komin yonata auduga ɓoojudo kanju on ɓe itta ta ha gesa yara kampani kampani on lortata wartira dum ɓana yadi kare dum ayarata ɓe yotinama